Allura një lule ë per esempiu trëndafilia e pra’ çë di, girasoli, papaveri, orchidee però ngë ndutu njoh lule na ka të thom të vërteten <noise>